पैला पैला मान्छेहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ झानाइ लागि घण्टौं समय लाउने छे । एकदिन दुइ दिन, चार दिन दश दिनसम्म एक महिनासम्म, वर्षौ दिनसम्म पनि हिडिबट एक ठाउँबट अर्का ठाउँ झाने अद्दे छे । तर, अचेल चाइ विकास भएको छ । गाडी बनेका छन् । गाडी आएका छन् । तेइ भएर हम्लाई दश दिन लाग्ने ठाउँमा दश घण्टामा चार दिन लाग्ने ठाउँमा चार घण्टामा आधा घण्टामा एक दिन लाग्ने ठाउँमा आधा घण्टामा एक घण्टामा पुग्ने अरिकन गाडीहरु आएका छन् । तेइ अनुसारका बाटा घाटा बनेका छन् । अब गाडी त बनेका छन् । कारहरु बनेका छन् । ती कारका मुख्य भाग भनेका अब के के हुन भने इन्जिन हुन् । गाडीको सबैभन्दा मुख्य भाग भनेको इन्जिन चाइनो छ गाडीगीलाई तेइ कारकीलाई । अब तेसइगरिकन ट्रान्समिसन भन्ने पनि हुँदो छ गाडी तेइ कारका भित्र कारको च्यासिस हुन्छ । तेसइ अरिकन टाइर हुना छन् । सस्पेन्सर प्रणाली हुना छन् । तेसइअरिकन ब्रेक हुनो छ । क्लोज हुनोछ । अ उ हेण्डिल हुनो छ । वाउँछि पछाडि बस्ते सिट हुना छन् । टाइर हुना छन् । छत हुना छन् । अझ भन्ने हो भने तेइमी गाडी चल्ले मुख्य चाइने भनेको त्यो इन्धन हो । डिजेल पेट्रोल हाल्ला छौँनी हामी हो त्यो राख्ताइ लागि त्यो भाणोपन राख्या हुन्छ । डिजेल पेट्रोल राख्ताइ लागि बनेको हुन्छ । तेसइअरिकन गाडीको बोडि पनि ठूलो हुन्छ ।